<hesitation> sanne so aɗawada coptal ɓalli sanne. Aɗa tawe ada ŋiama kulle nafoje e ɓernde maɗa fa ɓeyda sembe maɗa. Ɓeyda cellal noon, ro tawi aɗa waɗa ɗum no haaniri waɗeede. A luttondirtaa jooni ka, eyyo.